komiði sæl og verið velkomin í

heyrum af áhrifum tölvunotkunar danskra krakka á lestur og fræðumst um geimfar sem á að rannsaka sólina ég heiti

afmælishátíð var haldin í Klébergsskóla á Kjalarnesi í lok október í ár eru níutíu ár liðin frá því að

var vígður en hann er elsti grunnskólinn í Reykjavík krakkarnir sungu þess vegna afmælissönginn hástöfum fyrir skólann

barnaskólinn að Klébergi var stofnaður hérna nítján hundruð tuttugu og níu og ég held að það hafi verið dálítil framsýni hjá fólkinu hérna í sveitinni að

skóla og hann er búinn að vera hérna starfræktur sleitulaust síðan þá og eftir sameiningu við Reykjavík er þessi skóli elsti skólinn í Reykjavík sem starfað hefur í sama húsnæði alveg frá upphafi síðan þá hefur margt breyst og margar viðbyggingar bæst við þar er líka leikskóli frístundaheimili og félagsmiðstöð tónlistarskóli og íþróttamiðstöð það þykir einstakt því ekki margir skólar í Reykjavík hafa allt þetta undir sama hatti þá þurfa krakkarnir bara að aðlagast einu sinni og geta svo verið í Klébergsskóla þangað til þau verða sextán ára við erum að teikna og skrifa níutíu hluti um hvað okkur finnst best við Klébergsskóla af því að hann er níutíu ára núna á nei geturðu nefnt dæmi til dæmis að mjög mikill fjölbreytileiki hérna í skólanum kennararnir og kennslan er bara æðisleg og kennararnir vilja að okkur gangi sem best við samþykkjum alla og það eru allir öðruvísi

og það er kostur já það eru góðir kennarar og gaman að læra eitthvað nýtt góður rútubílstjóri ertu lengi í rútunni svolítið góður matur

bara góður skóli já tölvur hafa áhrif á lestur barna samkvæmt nýrri könnun sem var gerð í Danmörku innan við sextíu prósent danskra skólakrakka segjast eiga auðvelt með að lesa notkun á tölvum og spjaldtölvum í skólum hefur aukist á síðustu árum og það fer því minna fyrir prentuðum skólabókum ný könnun meðal danskra skólabarna hefur þó leitt í ljós að tæknin hefur neikvæð áhrif á lestur barna árið tvö þúsund og ellefu sögðu sextíu og þrjú prósent nemenda í fjórða bekk sem er aðeins meira en sex af hverjum tíu að það væri ekkert mál að lesa árið tvö þúsund og sextán voru það bara fimmtíu og níu prósent það hljómar kannski eins og lítil breyting en í stóra samhenginu er það ekki góð þróun það er hluti af námi að lesa af tölvuskjám en kannski ætti það ekki að koma alveg í staðinn fyrir að lesa af pappír verkfræðingar hjá ESA

eru byrjaðir að prófa

fara á sporbaug um sólina og rannsaka stjörnuna okkar betur það getur tekið góðar myndir af sólinni sem verða þær nákvæmustu hingað til það munu líka sem sjást illa frá jörðu rannsóknin á sólinni er auðvitað hættuleg enda heitt nálægt sólinni þess vegna er farið líka útbúið sérstökum

þeir þola allt upp í rúmlega fimm hundruð gráðu hita það þarf að skipuleggja svona ferðalag mjög vel og fer fram í Þýskalandi

sólarfarið fer svo til Bandaríkjanna og samkvæmt áætlun verður því skotið á loft þaðan í febrúar á næsta ári hundarnir

gengu í það heilaga á dögunum þau vinna saman á spítala við að hressa við sjúklinga og eru mjög góðir vinir þau sjást oft kúra saman á göngunum og starfsfólk sagði oft að þau væru eins og gömul hjón haldið var brúðkaup fyrir þau með fjölmörgum gestum og auðvitað stórri köku við þökkum fyrir

í kvöld og sjáumst á morgun